Emene for bo mu bo, atan gbala anga fei do ya abangbala anga fei ye egina fei opuru fei maggi fei <hesitation> ba kokodia fei bamake endemefu fei opuru ke emu tua moh endi ke emu tua noh ice endi ke emu tua moh be eyi mene emo fei bo wari la de bia emene kokodian beh pei kokodia beh si timi neh kokodia beh si yegemu sin akpede ake no osi yegemu sin akpede tin me eyi ka ake kokodia beh sei emene osei osei sin boh emene ake bein otua sin boh osin fuan bra fuan doh yo fuan sin bo ya akene ekoku weri doh. Atangbala anga be emu tuo boh yo tuo sin boh tuoi efie beh e bulo beni tanmu yo tanmu yo tammu ebulo o tan mu sin boh yo soru e bulo beri tangbein eba tu beni ba ake o soru tuo muno beh coconut kia beni ka ake ne osun kia bra beni ka akene dein mu doh E deinmo tuai boh, egina emu tua doh, maggi emu tua doh, fou emu tua doh, ene ee me fu kpo emu tua doh ene endi be before etua beh ice endi owou ice endi eh bia emene endi beh dulo tamu sin endi be tebra ke tamu muno reh yo one firi sin boh e fou tua maggi tua ayibasi tua owa ake dulor tamu timi neh obo tamu bo ekuse buba toru bara lai bo emene bo rice mene tuo meno efie beh be eyi mini seh beh coconut be kokodia bemi mem mo egina mene mo yimenise tua sin beh ye endi mini kpo tua doh yo teri doh yo tuo timi neh beh kokodia mo beh atangbala anga mene mo tuo tuni ne bo ne eri mo emene wai doh emene asisewai keni mo tuo doh wai keni mo tuai boh anei kokodia anta ngbala anga tuoi bra beh owo izon ebe beh mamu kurai mu ye bi yo eba kirigina mie mine bia kiri gina okine ko miei pulu ake miei ye emi pulu tua gha ye kpo emi ekiri gina mu mine bia yo opuru fei de bia be akpada mene emi fei ḏe bia ya fein sin boh eba ne zini endi kela kpo eba fei boh yo fein sin boh emene beni ba ake boro bo tammu doh beni be tammui efie bi yo e mene egina akubo okine beh egina temi doh Egina temi, maggi tua okine be endeme fu tua otutu tua otutu fei otutu tua omie sin karin tua kaun be tua e kaun beh emu tugi be yo mie doh yo mie sin sin beh e ba neh be yi tua doh duloi fu tua doh then e fein endi ba kubo in boh eba fein endi dulo mu gisi doh fein opuru boh akpada mini mo emu gisi sin boh, e pulu tua doh e pulu tua bo ake be eyiminise gianmu sin ne bia beni be dari godogodo tini neh beni dari godogodo de deh bia e mene ake derin mu tua doh bise dein mu tua beh emene owai doh emene owai doh owai bo kire sin bo e dag di bo pokopoko pua doh ane kingina poko poko beh eba nakene wan pulu tua gha ye ke mie mene bia emene opuru be fein opuru feib sin boh akenete ba moh akrnete ba ake eh bari tamu yi bulu bo tua kettle bulu bo tua sin boh emene o tanmu doh akenete meni mo beri mo tan mu doh, yo tanmu timi yo be akenete meni mo beni mo bo dari timi ne emene wai ake okine otua doh Akene te be a kenete bo dan tiun ne bo buba me fie be egina emu temi dou arikoko emu tua doh yo endeme fu tua doh ya san doh tua weri asan sin boh beh akenete emu tuai beh maggi tua doh yo mie tum ne omie sin beh yah afiri godogodo bewi aki deinmu tuai beh anei kirigina pulu tua gha ye beh mie doh taru kerai mo ye beh yo okodo ke terimene bia okodo beh okodo beh okodo beh emu teri mene bia yo bere mene tua sin bo ebere tua esin e bere akubo sin emene fou bo mu bere fei bo sin ye endi fei e tuo memi mo be keri toru akpanaka maggi eyi minimo onion mimi wo ayibasi mini mo tua me eyi minise e bere be pu doh e bere be keke doh yo keke na ake pot bo tua sin boh ye egina tua doh e fou tua doh e maggi tua doh ye endi tua doh or nama beh tua doh tanmu nimi nama be tua doh yo tua sin boh yo teri doh yo owa ke buro bo tua weri obo dan timi neh bo buba me efie lai be e doloh koun mie bulu otua doh eyi bo doloh

Ana ke ke ke fiai tuwu a bra me then e ba polo fiai ke tuwu me gbe bo isun polo fiai ke mu tuwu ke gba kpo e polo ba tuwu do ye egina tuwa do ye timo do dolo osin mien tuwa do, ene oson tuwa do ye timo timi ne polo bolou me buba ema remo kon tuwa do, kon tuwa ebe o'bo foco foco timi ne kon kpo bo dire timi ne bo kiai sin be eba ene indi, ison mene tan tuwa do ison ala timi buba, yan tan tuwa do won, mese won yo be enene ange, ange tami tuwa ma triange mien tuwa bo mise yo ba bolou suo suu de, then iye doloai osin timi were osin me do osin dolo ne timi do sowa otu garri kpo nidi mien but ebi den ni, osin ka ne undi mien, undi me ini doubra igne an polo ficu tuye bra me. then ehn o bo mo biyo egba na kene ehm be tuwu de bia ehn e wiri tuwu do ye bia ewiri tuwu do ye bia e sibiri be ba mo nu be omene wake bain tamu Tamu timi nu tamu ko da kodo timi ne ye wiri ba da emi kodo ok odo timi ne eh une bami bo famuye yoleke do yo keke pain-mo ya kana le fiai tuwu ye ke mu kpe ongu okpukpu seri bo mi mo emene muma kemn le ta mu do yo gro mien do thwod sin si mo ye nama ba ke tuwa de omene timo ca, ya bolou tuwa bo yo soro sin, yo bai time mene otuwu ke tuwuye ye omene gbli bo do, kene bra polo tuwa, egima tuwa, mappi tuwa ake ne, tuwu do me yo goro bani timi ne gro baini tuwu timine alaye egina tuwa do egina tuwa sin o bo dire timi alame e ba mappi tuwa de, eba fou tuwade ezine mien da ke ne indi mili le flo bo ba far ka, le flo ke tuwu ne eri mi egbe bra pade ane le flo tuwu me.